Ny raha mampiavaky sakafo bîôlozika izy ame sakafo simika zashy de efa izay zakay izay izy ka, biôlozika zashy izy mba biô raha mba raha naturel zashy ohatry hoe fruit regny voankazo zashy, da avao koa e simika toa patipaty ndreo toa, e toa la te Chine ah seedapn-draha io zashy, io zashy sy hitovizagny io zao, izay sy mampitovy anazy zashy de zay raiky ara-pahasalama de raiky miteraky ho arety ho ame vatategna.